ما أعرف كثير عن الصين، بس اللي أعرفه إنهم داء دائمًا يصنعون أشياء، يعني حتى الأشياء اللي جدًا صغيرة دائمًا نستوردها من الصين، كل شيء مكتوب الصين، الصين كده، هم يحبون الصناعة، وأحس إنهم شعب ذكي، كمان أحس إنهم كده تدرون، هذي العبايات اللي هم يل يلبسونها، وما أدري، هذي في اليابان ولا الصين، ما أدري بصراحة.